Ñy raha raiky nisy aminy tantarandrôeminy moa: ñy aly bevata voalohany, nanombok'io <shushes> taminy efats'amby no folo no sivanjato no arivo ka nitampitsy taminy valo ambino folo sivanjato ts'iarivo, Ñy raha nisy tamin'io moa la manandanja tokoa ho any Rôiaminy satria, al'io ho natao handresea androze ñy herisetra aratsôsialy, arapôlitiky, aratoekarena aminy ñ.